धौंसियाण स निपटण क लिए स्कूल म जागरूकता कार्यक्रम चलाण जरूरी होलु। बच्चों क आत्मविश्वास बढ़ाण और शिक्षकों क प्रशिक्षण जरूरी होलु। सही संवाद और सख्त नियम बनाण जरूरी छै।